Medze mo ho bɔforafora nyimpakuw ahorow ne nyinee mu, na ɔnam do na metsietsie nsɛm ahorow. Na <hesitation> a magye hɔn nsɛm ama ɔaboam wɔ mo dwuma a miridzi no ho.